ଅପନା ରୂମ କୂ କୋନା ସୀ ରଂଗରେ ରଂଗୀ ଦୋ କରିଵେ। ରୂମ ଆମାର ପହାନ ବୀଏଚ କେ ହୈ ପରେ କିମବା, ଟୂ ବୀଏଚ କେ ହୈ ପରେ। ଇଠୀ ରୂମ କୂ କି ପରିଯାବେ ରଂଗ ଲଗା ଜାଈ ପରିଯୋ, ତହାଂ ଵିସେରୋ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚ। ରଂଗା ଆମାର ଵିଭୀନ ପରକାର ଥାଯେ, ଜପରୀ, ନୀଲା, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ। ପୂଂଗ ଆମେ ନିଜୋ ରୂମ କୂ ରଂଗ ଦେଖ ପରିଯା, କିଂଟୋ ତା ପରେଂଗେ ଆଗେ ପୁଟ୍ଟୀ କରିଯା ପଡେଂଗ, ତା ପରେଂଗେ ଜାଏ କି ଆମେ ରଂଗୋ ଚଡାଓ।